अगर मुं मान लू की मैं एक बुरी राणी ने एक ऊँचा साक टावर मे कैद करलो। तो वा से बचबा कानने मुं सब <noise> से पेलि तो उणी टेम् को इंतज़ार करूँगु की या राणी कद अनाग उनांग होवे। फेर् मुं टावर मे से है णी इसी कोशिश करूं गु। की मै कोई कोई एसी जगह दिखें जा से मुं कई कई चिज निचे डाल सकु। अर निचे का मनखा ने <hesitation> अपनी और आकर्षित कर सकु। जिसे की उने याद पड़े अर हो सके मे वे छुडा के ल्या वे। या फेर् मुंह असि कई कई चिज करू जिसे राणी को ध्यान भटके। अर मुं वा से भागु।